Jnⱥ eremí ‘laana jan dsa i lɇ júu’ kié’ re táa’ná nóoó too jötu re í’na nóoó too kiä’ tó’ kö’ kiä’ vaporúu jötu re táa’na mⱥⱥ ‘mo dxⱥ’ eku ién jmý dxáa re táa’na mⱥⱥ jö’ dsíi’ kö’ ejö oo kiee jnáa’ dsa jmíi e jmⱥⱥ’rá’ óo jan lɇ júu’ kié’.